Kua̱ sá ku̱nia sá xi yaka saku̱nia, ku̱nia xi chju̱ta̱ mínané kua, sa ku̱nia indi níxtine̱ kua, sá ku̱nia xi indi níxtine̱ sá mijíenra̱ nchjo̱o̱ xínkjine kua̱, nchjo̱o̱ xínkjine kua̱, ku̱a̱ kúsín kúéra̱a ngú kju̱a̱téxuma sáku̱nia ni̱xtiba̱ xi kuine̱ kua̱ sá sá sá ngu xi chju̱un xí tsa̱janné nga majín tu̱xkie̱a̱ ñáña majín sá sá tu̱xki̱e̱a̱ ku̱i̱núkjo̱ña ngú sá ngu tichjóo̱nané kua̱ sa kua̱ ku̱a̱nninée̱ tu̱a sá a̱nde manáfáyaa níñu̱ nde mananée̱ ngua̱, kua̱ ngaa̱ sa ku̱nia ya̱nga ngu xi̱in kamatjínane mixunra̱a xí ni̱xtinané ngua̱ ku̱i̱sin máne̱ kua̱ ñangátsi xi a a a̱nde mana ngátsi xá manané kua̱ nga kíte̱tseyajínnu̱ xi ku̱e̱tennané nga a̱ndé kámajoñané kua̱ ku̱a̱sin míxunra̱á sá ku̱nia xi ni̱xti yachjín xí kuine̱ kua̱ a a̱ndé mara̱ bénda mara̱ béndané kua̱ kua̱sin míxunra̱anée̱ nga ku̱a̱ majín tu̱xki̱e̱a̱ ñáñane kua̱ tsie batjinira̱ kju̱a̱ne̱ ku̱a̱á sa ku̱nia xi xi yanchjabá xi kine̱ kua̱ mixúnra̱ane kí tu̱xki̱e̱a̱ ñáíjún kí tu̱xki̱e̱a̱, sa ku̱nia kua̱ sá xínkjí benangira̱ a mara̱ bie a mara̱ bie ntjíée̱ a mara̱ bíé a mara̱ benchí jnu̱ a mara̱ batie xka̱ a mara̱ batiene̱ kua̱ ku̱a̱ra̱sín tsúra̱ xínkjiné kua̱ tu̱ tjián-árni nga sku̱i̱e̱ne̱ kúsín kúsín ñára̱a ngú xa xí mara̱ ku̱nia újnguné kua̱. Ku̱a̱sin míxúnra̱a xí ni̱xtine̱ ngaa̱ titjúnní sá a̱ndé kamara̱ xané eso̱ ya̱ní kátétsu̱bo̱o̱ xínkjinée̱ sá mijíénra̱ nga ku̱i̱nchjo̱o̱ xínkjinné kua̱ nga majín tu̱xtki̱e̱a ñáñá tsé ngujín ni̱tjin sá sá ngu nítjin majcháa xí chju̱ta̱ mínane kua̱ tsíé kju̱a̱ tjiníra̱ne̱ kua̱ titjúní xa titjúnní a a sín xá a sín a kábénda ní'yara̱ a kábenda ngú xi xi̱inba̱ xi kine̱ ya̱ní kátanchjo̱o̱ xínkji ya̱ní kátanchjo̱o̱ne̱, ku̱a̱sin míxúnra̱a xí ni̱xtine̱ kua̱ ku̱a̱sín béra̱a ngú kju̱a̱téxuma ku̱nia újnguné.